الأرض أولى، لازم نحلو مشاكلنا قبل ما نفكروا في الفضاء. التغير المناخي، الفقر، والصحة هم أولويات. لكن زادة، استكشاف الفضاء يعطينا أفكار جديدة وحلول. لازم نلقوا توازن بين الاثنين.